طبعا، لو تسألني عالم خالي من الكوارث ولا الجريمة؟ أقول لك الجريمة. لأن أمان الناس أهم من أي شيء ثاني. الناس لما تحس أنه ما قو جريمة، في استقرار، في أمان، في كل شيء ينمو ويتطور. لكن الكوارث هذي موجودة دايما، ما نقدر نس-ما نقدر نتحكم فيها.